،یا هم وینلی، تورمرچ، سره مرچ، د کورکمن پوډر، سونډی، هیل <hesitation> په خوړو کې کارونکې مسالې چې کومې مسالې په اسیايي هیوادونو کې کارول کیګي لکه، زیره، دڼیا .وړوکی هیل او غټ هیل، دارچین او همدارنګه د پاپریکا پوډر <hesitation> او ځينې مسالې دي چې د همدې مسالو له ترکیب څخه جوړیګي او په بیلابیلو خوړو کې کارول کیګي لکه چهار مساله چې د قابلي او د وریژو لپاره کارول کیګي د وریژو د بیلابیلو ډولونو د پاره یا هم د بریاني مساله شوه چې د بریاني د خوړو د پاره کارول کیګي او څو مسالې یو ځای سره ترکیب کیګي، همدارنګه د بیلابیلو کبابونو او سره کړیو خوړو د پاره مسالې یو ځای سره ترکیب کیګي او بیا هغې ته بیل نوم ورکول کیګي. او په خوړو کې کارول کیګي.